ଅମ୍ହିଵନେ ହଲଧ୍ଯା ରଂଗୋ କୁ ସୁଖ୍ଖ, ସକ୍ତି ଏବଂ ଶକରାତ୍ମ କତା ସହିତ ଜଡୀ ଥାଈ। ଯହୀ ରଂଗୋ ସୁଧ୍ଯକରିଣ ଉସ୍ମତା ଏବଂ ଆଶା ସହିତ ଜଡୀ ଥା। ଜହାଂ ମତେ ହରାମ ଦାଏକୋ ଏବଂ କୁଛ ଚେହନ ବାବୋ କରେ। ଅମ୍ହିଵନେ ହଲଧ୍ଯା ରଂଗୋ କୁ ସୁଖ୍ଖ, ସକ୍ତି ଏବଂ ଶକରାତ୍ମ କତା ସହିତ ଜଡୀ ଥାଈ।